<...>Ñy isany fangaro farany teako zany aminy ñy ketrike, telo: -Tamatesy; tongolo, menaky, teako zany ñy maromaro, fe tsy afaky aho hanao fangaromarmaro fa la ñy teako zany karazany limy ñy fangaro ataoko ao.